اكتر شخص مأثر عليا في حياتي ولسا مأثر لحد دلوقتي هو خالو خالو بني آدم كويس اوي وكان دايما بيشجعني أن انا اعمل حاجات جديدة وان انا اتعلم رياضه جديدة أن انا اسافر وان انا انظم وقتي ف خالو هو اكتر حد من وانا صغيره نفسي ابقي زيه لما اكبر يعني كان مثلي الاعلي كدة وهيفضل طول عمره مثلي الاعلي وهو متوفي يعني للاسف